Iu preferisciu allinarimi in casa pirchì sugnu chiù tranquillu e ‘un haiu ad aspittari a nuddu ca finisci cu li stigghi pi li putiri utilizzari iu. Sparti a chissu, allinannumi a la casa li stigghi li toccu sulu iu e ‘un haiu di tuccari li sudura o li lurdî di li pirsuni. Allinannumi a la casa mi pigghiu lu me tempu pi fari lu eserciziu e ‘un haiu ad aviri prescia pi nuddu.